Jaji fakeang iyede ufakede tofi sibawa waju faggoloq sibawa sularaq kargo nabiasa erodo buranede nafake afaqna biasa jok- nafake jokka <hesitation> warkoppede sibawa kafede ato biasa jokka aga ko mall e na ku bangsana nita tauwe magello kafang jaji eroto ufake <noise>